Raha hoe izaho no mpamboly mandritra ny hain-tany a, de ny fomba hiarovako ny voliko <hesitation> ezahako asiana malokaloka aloha ny- ilay voliko, arovako amin'ny masoandro izany, de faharoa manarak'izay tondrahako matetika izy ohatra hoe tondrahana indroa isan'andro, ny maraina sy ny hariva.